U no pana sorvovo u no sisi u no rau, unu tea unu tea vato, peuk simi bolok u ra sasaro uno ra utu da, uno sosoro saun sora da peuk ra tare se go wokman, kin o ra punu o no ra tar rak vano uno sisi, sisi vato, o ta ra muang muang vato, panda unu tea ngau, ngau kakau vato, unu da unuda vato, u no peuk simi bolok tem bor murangai ken i vano, tara mono vano tara variriu, toka paipe u ta mon mon mon rau rau rau u te bur ra kato tembur, u tembur muang o vo suru panda tembure vas o ta vas vas i vas tembur ra rau tar peuk sim bolok u ta ra utu nan bu mandar ngan sospen, tara vas tatr laundry nan bu mandar a u te bur kinde murangai vano, o tara bat vano, o tara variriu i roto nasi bua, sia turau u te bor murangau peuk ra bait vano U tara unu tea vato, bure ngau bure peuk sim bolok, ta bure kati u ta mon mon mon rau rau rau ra oit tara ravirau tembor, tembure panda sikati tembure, sorvovo, sikati te o te ra muang panda temboro unu tea tembur, tembure breakfast nge nginanginau tembure o ta unu tea o ngo beret, ngo beret vato tembure murangai peuk tembuer i vano sim bolok o ta ra mon mon mon rau rau rau ra oi ta ravirau, o ta murangai kend o tara sisi ta ngai rice vato, ta unu te ata va muang. Mon ma ia pupu se voi sharon mai igua, mang sar koko meken kap mono vaton vaton neken vano. Gai mon nion ande mo kulangit moni gai mon mon muren rbm ande mo kulangit. Gai mon moni i ke gai vano bure sim bolok. Umm muren a muren e gai mo sim bolok. Gai te mon muren e ares, gai mon mo sim ven se ares, gai mane ares gou mono in, gai mon nge mon. Tsanga vanua it deria vanua leong, vano round. A gai te mon rau ande ngas mon, ne ate krismas rakot a niu year. Gai ta mon mon mon rau rau rau te sis gat ta murangai kende. A simi taim mene gai te mono gai te ande mon ande kap ma mani, gai mon ruse mi moni mi ande, mi mani eta ngau rice, ita tok ita paipe ita sasa ande kap ka mani gai mono tukon mo. A pupu sharon me pupu man igua ne gor nikinde i siaber dur ra mon e pikinar a do kap ngas murangai peuk a kap lakiran sisa ta peuk, u te paulo du ta peuk u o. Si muren mi ande gai te mon ande ate buret tair va tete ravirau tara tara kati va oit ta bure muang tembuer, tembuer ngo rice tembuer me unu tea tembuer o tamba ra muang, panda et ta vas vas